Nako aji dodiawo dari eceke manege kajo ruange manga usia sembilan belas de delapan belas la nako aji dodiawo sma lo yang paling to dia tobiasa manege kajo sinoto dika manga usia manege dua puluh satu tahun ingodumu nako kulia mane kajo joata bolo jo ruange mane to kia to biasa lo manga usia manege aje sembilan belas delapan belas de dua puluh tiga tahun sokomanege.